Yanduti reta tanta oparaviki jembiapo oyapo ikavi ipirä. Jare jokua osirive supereta jembiu oa ou pipe vaera jare jokurai jaereta okaru jokogui jaeramiñovi jokope oñono jupia jare yaesa rambueve jokuae jaeviko ipómo oyaporeta iyeipeno kuae jembiapo ipörayeye yaesa rambueve yande rëta iaramborupi.